<hesitation> Fomba fandrahoagna hanigny ôhatra edy ai aminay tsimihety kaofa mahandro raha zany ata masaka tsara or o kaofa za nandia tam'ville ta toy, oh mahandry legioma zany e tsy ata masaka tsara, vavan-tegna tsy zatra mpihinagna raha zany, karaha mbola mihinagna raha manta fao.